Naam <hesitation> apa sakapari nyanya mi vir ƙi kiri ti i mwa thlirim ta asuba, thlirimta na asuba mim mwa yona ɗa krata, bita qwari apa a minti meku mari apani, ƙi sibila mi vir ki kuri parak, tin ya sibila nƙi thithata a nyafu, ki wulhi nyafu, wulhi bwana ngini, ki wulhi bwa na ngini, ki ɗa saurarati ƙir tuwula, to a yaru yara kwa ɗe gefer nɗi rakka, tin ya mwa nthawar zamnayarriyaru, dama vilil yar zuriya gaba daya shang duku, yar thewar wane, thawar zona ngini dani, ki thlawa yayar na, thawaɗa dai daman tin yan gajiryaru dama, to mi gati lapiya kurur pɗa tin ya lifiya pazshir na, lafiya ya lapiya kalaw, to sula ka aɗe kli a nzi mwara mati goro akwa primary to shikenan mwa tira, yara, mwari ka yar mati goro, koyar dukuwa, dama mi mdinsini wutica oga wutica oga. To har yara tsokti hara pa minti talatin kamya ya ga voyaru yar hir hirtsi sosaligiga pazhinayeri, keri madankar rarraka ma yara ɗena wuti suda ga dawa, nzi ka yar huru ka yar kumshi sunnan ka yar dika. Mi ik thata da tsu to tin yatam tilaku sai kir kuthliya ka akuci mnya laithlir, mi iki si a fiya kuthin tsuwa tso pani, lakan a nzugu nda pila birwa wanne mri to ik kuri kithir nati da vura ni, to yarki beti huru nga kwakina yare na ul ula, nati kuthliyari na sin vida vida pani ni, to didipa kiga da apani twi sak tak sibila yara thlawani anti yara tara tsitsi ata gefe wane ey ta sukwa, ngida wane si thlawa nga ka barka nga, ta mdir biri ca ta thata ha gombe diya ko kwaya kusar, ko <hesitation> yobe ko sude apani, tin mi yar mwari yar zur zuri ya pila lari apirwa barka ngi diya kida miti pi ta thlata akwadi kaza, thima miri a a thlima wane to kata si, on yara mwari, ka yar pala mitipin asira, ta ta sika kil laka, ngida kil natita si thawangini ki lari ka barka nga to pila to ma gun tuwari. Mi tak mwanti apa saka suɗa, tin nda kika thlirkima, kaga nda ka duwur nɗa ka akwa massallaci ƙenan, mi yar mwa ka thlirimta duwar yara mwar kayar nzinzi tsa tsuwa tsa mwa kata ɗa susum, yarma yara ra ɗa susum a kwa duwarni chan tsaɗeta sibila kirawa sa'apa saka fwar tsa ɗa huta rakka, saka fwar akwa hara tsa tamti, ta jakti kla nyabwa, mi tsak sibila yar thwarni tin tsa pila mji ediya, mitipi aɗiya, mjadi na si ya bwahili tin ɗa pila ey aɗi tin yara jakti mwari ka yar thawani, mi dak kuri kata pwar bila nɗa shanag yaru yar ma, to magariba akwa hara an sakati yara tam laku, mi clik thlirimta, to yara tam laku la binar ka hyel theritibu ru amin amin, yar ga tsa sai didipa tsuwa mi hyel ƙi mwanti fa ɗipa amma ana mi thati saka tufu yakwa lifi madan ker apila ashina gera din luggu, yara lugu ka kuthi ki si la lema an ta vura akwa tcha duniya ko ta ina yara mwa tare ya kisaila lema. Yarki ki saila, mi mɗa kwa vir biki yara lukwa tcha duniya ya ra mwara a bwada, yara mwa ai mdi gini mditi nda za sai tsini wa, aɗi vir pal, mi dalili wa ya ɗena nza si a fiya kuthliwa gaskiya, yasi kithir har sai saka pat apa saka urisu ka rita anti ya mziti ƙi chlisu, ya riza ki tsuwa apa laka murfa, misun hara tsuwa anti vira ya ɗeta sibila wa, tin ya bara mdinaka waya ki hara waya ala barkani cewa ya wuti sibila wa ashina ka barkanga ƙida thwulyaru atiti <hesitation> hyel yuni, so tin yara nzinzi ka yar hara <hesitation> nzirnzir vir tuwa, kam nya shimui, a kanye dama mi gaɗi nzi bir bir min wa, nda pila a wane dama tsaɗi damititsi ka suna haranwa diya tin ta tira lifiya kuthli akwa mya kithrir ni daktaɗi damititsi ka mdi wa mji laka tsuwa da pila aa ni tsaɗi mwa wa diya sh apani a faru, mi gir mwani apa vir makir shikenan fitina adi kirawa.